Fevral sevgi va valentin kuni bilan bog'layman shuningdek qishni oxiri va bahorning boshlanish <hesitation> oyi hisoblanadi bu oy ham judayam yaxshi oy.